إذا تخرجت وتواجه صعوبة تلقى وظيفة أول شي لا تيأس واستمر تقدم على كل الفرص اللي تلقاها طور نفسك في المهارات <hesitation> مثلا إذا تخصصك له علاقة بالحاسبة والإدارة خد دورات تدريبية تزودك في الخبرة، سوي لك حساب على مواقع التوظيف زي لينكد إن، وخلي سيرتك الذاتية محدثة، لا تنسى تسأل معارفك وأقاربك يمكن تجيك وظيفة عن طريقهم، لا ترفظ البداية بوظيفة مؤقتة أو تدريب أن ها الشي بيفتح أبواب كثيرة.